E haandi kala dabbaji patnga ɗe nder zoo, gam ummaa toore, ngiya, annda, ɓeytoro. To ɗi ngaɗaama nder zoo kam koo moye, ummoyto daga saare mum, wara jooɗo, jannga koo ngae ndabba, annda, taarihi maa nga, faama nga ko hewta tadilla.